मेशेख ते सुरूत ती नवली नवली चीज खानन जाधा सोग छे। मेशेख हर आदमीन सुवाद अलग लागे। ते मेशेख ते जाधा खानने काई चीज प्रिफर करो। ते हर चक्कर एक नवला रेस्टोरेंड पर जाणा प्रिफर करो। स्वाद असुर होगे कि पली जग जड़े ती चान जाणा वार कवाए। आपनु लाइफ में आईर्याती सभी प्रकारें टेस्ट अपनु काजे लेनु चाहिए। सभी हातें टेस्ट लेनु चाहिए। कि फलाना आदमीन टेस्ट कसू छे। धापे धापे हिनता रहनु चाहिए। हर जग स्वाद लेनु चाहिए।